Karazagna folera fantako zao alongany zany somary vitsivitsy my azon-draha hoe sy de aiko loatra, <hesitation> akeo ah misy hoe rôzy ah, tournesol ah, de belle de jour, de glaël de hortensia.